Ningamba nabo. Kubanza ningamba nabo emiriimu gywndikukora nyingi, nakusabaire munyongezze omusaala ogwaiguru. Ningumizamu ninkora, obikulema, nembireka. Ebikulema kunyogeza, obwenkuba ne'nkora nensaba kunyongeza, obukulema kunyongeza, obwenkuba nenkora nensaba kunyongeza mbanenseera handi, Hati bwendikukwasa hakiziraho, aho nemba nembarugaho, ninyowe mba nenkora habwokuba mba tayina kyokukora. Bundi enju no'pangisa, na'baana bakusoma, nororela family, ebintu nkebyo, nogumizamu no'kora omigirwe. Baitu nembagamba mnyongeze omusara, saha zino sente ntaito emilimu gyendikukora nyingi, nenkora kinu, na kinu, eno essemereire abantu nka babiiri orbundi basatu. Nenkora ndyomu, munyongeze. Hati bwe bagira chei, nanye nchulera ngumizamu ne'nseera, obwendigwaho nembarugaho.